Menga orzuyingizdagi ta'til haqida aytganingizni eslaysizmi? O'sha kunlari judayam orzumand edingiz. Qaniydi yoz bo'lsa, havo yaxshi, yengil shamol bo'lsa derdingiz. Sohil bo'yida, dengiz bo'yida dam olishni xoxlardingiz. Quyosh birozgina chiqqan <noise> tanani kuydirmaydigan darajada bo'lgani ma'qul degandingiz. Rosayam suzishni yaxshi ko'rardingiz.